Ndank de <hesitation> ijúŋar aruka cum ngëfasoŋ: súup kanja cí, kanceep cí, ujëlan uliyëk cí, ujëlan mëncam cí, kayása cí, domanda cí, mboroke cí waw. Ţí ijúŋar yaŋ bëliyëng kayása kí mëpee kun pëŋal, kayása uguk. Má pëjúŋ kël añaţ mak uwala uwín wul añaţ mak. Káaţan já mëyëlan kandee kul uler wí mëŋal wí.